Padia la pi diata vatur ra pia. I rap tar go ra mana magit i vanarikai tago ra e go gori. Amana bul, dia libur vakuku, ma tikana ngalana magit bula nin, lua pina, ngo vanavana, iau gire tadavia ba a ngalana vuna taramana parent. A mana, papa ma mana. Padia la pi diata, mento ta kadia mana bul, barmana mana gara, diata balaure bulu diat, ma diata tovo mal diat, ma diata tata pa diat, ma diata vataten diat tara mana bona palanga pi diata muria. Ma ia ra vuna, ma go ra mana ngalana vakamara, mana ngalana vakaina, i vana rikai tago ra mana e go gori. Dari iau tar tata vanavana tana. Kaugu ngal na nuknuk, ma lua pina par mulai, ina vatangia ba a vuna bula, tara mana parent. Padia la pi diata, vateten ra mana barmana, a mana gara tago ra e gori. Iau tar vatangia, iau compare tana ra generation lua, ba iga boina. Go gori, i enana. Dia kaina. Da gire tadap ra ngalana vakamara, tara mana balanagunan, aumana kidoloina nation, province, Da kairene ra ngalana vakamara i vana rikai. Damana ia kaugu mana papala vanavana ma iau nur nur ba i kapa, ma ina ngo ati ma, boina boina tuna.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

Gori, iau gireilam ia ba mongoro na tarai parika tara kidoloina province, mara mana gunagunan parika, ma even tara nation, dia face tago ra kopo na magit. A matanitu i valaria pina maravut ia kaka, iau gire ba, pai ot. Ma iau nurnur ba a tarai diata lilikun, pi diata vaume ra nian tara balana pia. Takagu ginigirailam ma position nina iau vatur vake as a pastor, missionary, iau gire tadavia tara buk tabu i varavikapa ba tara pakana bung, ba Kalau i vaki ToAdam ma IaEva, iga varve dir, iga tul tar ra command tadir, upi dira lilikun ma dira laun, diata laun tara pia. Diata vaume ra nian tara pia, diata mangmangon, ma diata laun tara mana vunuanai. A papalum. Go iau gireilam ia ba i mamat upi, da varagat pa ra mana tarai par, pi diata, lilikun upi ra balana pia. Gono ia kaugu, ginigirailam. Iau gire ba paitele pi, a matanitu na pait ot ia pina maravut, ba na address tagono tikana ngalana, magit nina i vanarikai tara kidoloina nation. a world, ma tara mana balabalanagunan. Iau nurnur ba ona a tarai diata mur ra tinata kai ra Kalau, tara buk tabu upi da lilikun mulai ma da vaume ra nian tara balana pia dari ra iau tar vatangia, da vaume ra kaukau, da vaume ra sigapu, da vaume ra lavlavur magit. A rice, da vaume ra, a pel tabarikik ni, pi da vaume tara balana pia pi a tarai diata tatak tana ma diata laun mame. Iau nurnur, ba na takan vue go ra kini na biavi. Ba kini na poverty. Nam ia ra ngalana pakana nina iau girilamia ma iau nurnur ba ona ra tarai diata mur gono, iau nurnur ba kir diata kairene ra effect, kai gono ra economical crisis. Gono ia kaugu ginigirailam ma kaugu tintikan, iau gire tadavia dari. Ma iau nurnur ba, ona ra matanitu na gireilam gono, ma na maravut pa ra tarai, aumana tarai tara balabala na guna. Pi da varagat diat pi daiata lilikun, ma diata mur ra nuknuki ra Kalau, dar tara buktabu i tata tana, diata bili ra pia, diata vaume mule ra umana magit tara balana pia, iau nurnur ba go ra kini na malari, ba ra kini na poverty, kir na manga vakaina ra nilaun kai ra mana barbartamana.

Taramana, a mana latu. I vanarikai bula gono, ra mangana kakairanai. Tarai bula tara mana lotu dia kakai ra nai, ure ra vuvuai na mani. Padia valimot mulai, ra mana target, ure ra vartabar ba thanks giving tago a tarai dia kairene ra ngalana na niba ta kadia mana nilaun. Iau nurnur, dar iau tar vatangia, ba ona ra tarai diata lilikun, ma diata vatur ra pia diata vaume ra tabariki, dar iau tar vatang value, iau nurnur ba na reduce tara kini na poverty ba kini na biavi. Go ia kaugu gigirailam, ma iau varike valangalanga, ma iau nurnur ba, go ra tinata i kapaka pirai dat. Tago ra bung na ravian. Nam iaka kaugu varvai kapa, ma iau vatang boina tuna ure ra pakana bung.